เครียดเบิด บ่ว่าสิลงทุนในอิหยังกะเครียดเบิด ในออนไลน์ใน ข้างนอกอิหยัง เครียดเบิด เพราะว่าเศรษฐกิจมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลา

สิบหกสิบเจ็ดกะควรรู้ได้แล้ว เพราะว่ามันสามารถเป็นแนวทางต่อยอดในการจัดการเงินของกะได้

มักลงทุนกับทอง เพราะว่าทองนี่เมื่อก่อนมันขึ้นดี แล้วมีไว้ยามไปขายตอนราคามันขึ้น มันกะได้เงินดี

คริปโต คริปโตนี่มียุคที่มันฮิตเลย แล้วเด็กน้อยกะลงทุน แต่ว่าคันมันบ่มีความกะมันกะสิเสีย

หลักหลักเลยคือมันมั่นคง แล้วกะ คันมันเป็นสิ่งที่ต้องการนี่มันกะสิ ดีมันกะสิได้หลาย

ลงทุนหลาย การขายทรัพย์สินอาจสิต้องใซ้เวลาโดน

สำคัญแฮง สำคัญมาก เพราะว่าแฮงสิได้รู้ว่า อันนี้เราลงทุนไปแล้วมันคุ้มบ่ มันสิเสียหรือมันสิได้จั่งใด

คันเฮาต้องเฮาชีวิตเพื่อคนรอบข้าง มันมีผลต่อความสัมพันธ์แน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์